<noise> Krismas olidei lepo kalapago, awago peppoke ninoke uwakama nawaalogo, peppo mosbi loida onoi maka lae awaa po ago, nii tee eng krismasko osino mainamana, walu osinoke tee ninangko tee enang loida gamako sila loida, maka tang pekaauka, pagonnau kaa ule gawakoo eng, tee osino mainanda tee apawai engnau koo, sila, gawaito tekee loida, o woloi agee eng sila gawabi. Eng tee silago tee, appawai <hesitation> eng nauko tee sila lepo krismasko nadoo, woopalilunna, ennang inobalima. Tee krismasko lepo sila gawaako, tee nado woopalilunna ninnangko tee, enang wikanna enang, lakoo alluno mate mate inoballima tee sila gawakoo, mmeng meeke tee, tee enang simenti tagopaliko, inobalila tee, teng anang mainnala wau Gawawaii tangka, mate mate innobala ino, wau gawala, ninangko tee, teng mule wau wau alilaa appawaii taboo o, polo pagago taboo leni, eng o ia wannang amma. Eng tee, wanangko tee, teng mule wananang ninangko loida nado ninangko sila, singsing grup loida ninangko, kemeoi kemelokaina polleaii aii wokuu aliai. Eng tee ninangko sila alima tee polo taiawai, polo tai awainna teng, enang goo polo taiaama, sila aliai. Eng ninangko matonang mule aa kamme o tawaliainang mainawai, napo teketai oto oto lloi apawai meema iaa niangko krismas kata ulopewobili, ninangko, tee enang meewa sila gawaibiai. Eng ule tee ule, teulle pagagoo teule apawai e mekamalienanee ule eng. Tee tagoo ule enang. Sila gawawaii mna tee apawai, tee kirismas ko naii gawabiaii, awago krismas ko tee nado pagago peepokeka uwakewallimampo aleke, osino otolowalumampo tewo teeng anang, mainako, teewago pekalla okopo niinangko koa tee sila nawato tee krismasko naii gawanko.